Kein beu bong ye in we kooh inda kein geuna inda wol dein laru in we kooh ya in mai geu dil in beya in ked ong bagalu beya in vung wud bid da in ma in beud da zong geu <hesitation> kud beu beya vol in be dun gi beud da in beud ga gubera dub keu in ye beu riya kab vol-vol in diingi geu i da wol pin laru ida gogari kin mana odobku-dobku-dobeu joko geu gon dan vu’a i dakin siga bid ida wol ina <hesitation> keil dena ida in beura pandau nu’a gana keu in lamke yau keu <hesitation> wum wola keu innau in pai geu yan ida ta kilim <hesitation> kilim keura in keid kili mi geu in data gogari lelah-in data gogari lelah-in data gogari lelah in leligeu wa ndata kura ba ko bid idata woogeu lam in lam keya ked beu saru indata keidn du wora bokoh in dakina tikiil doba-tikin doba tikin doba in da in ning pana <hesitation> turu wuri woogeu yilu wora ma kein pana in pa ga bo in beura woogeu ka woogeu in beura beu ma kunu-beu pa kundo in gabeu ma in gabba in gab nena in da keu woogeu kudn dun in gaba ne dansi banga in lemi geun beya in lemi kudnbeya tooh ka’a kin geu nena geu kum diri geu in beura meu gab yegeu jek in maya wol dobya in sug goga riya yeri dag geu in keuri geu bid indata kilim pana idata in beurari woreuri pala-pal in bei pad bid in data gogari lela in dauta iin beura jig yilu ru keura boko indakeun kina kum in teukin wana dab teu kin teu kin doba-dob kud ce inda laah kura in teu kein wana